Ñavae supe churrasco jepi oi pañandepopa voriviaigua, irundi yakarupegua, jaramiñovi ñavae jepikatu supereta vae tatu, cabaña río piraipe ,jokuae jepi oï mokoipopa, jarevi postre reta yandepuere ñavae jepipe <noise> jareko, sepuere ta amboepi <noise> mboviño ipurere siupa jokoropi se <noise> sepuere amboepi kua tembiureta